निदरलेंड को इतिहास भी गणो रोचक छे। पहले एक अकेलो स्पेन को एक कब्जों रहे इके देश पर फिर पंद्रह सौ अड़सठ में देज लोगन आजादी <hesitation> का संघर्ष शुरू कियो गयो। और उका बाद फिर असली लाल को युद्ध हुयो। जो युद्ध आखरी तक चली और सौलह सौ अट्ठासी में ट्रिप अफ वेस्टर्न फेली यू निदरलेंड <hesitation> पूरी तरह से स्वतंत्र देश बनी गयो। सत्रहवी शताब्दी में युद्ध घोशना सम्रद्ध हुई और डज्ज गोल्ड एज्ज को दोरो लगयो। और जिको व्यापार का। <hesitation>